Jadi basudara beta mo carit <hesitation> kanapa katong usia remaja nih katong harus kulia, <hesitation> beta pung orang tatua itu dolo-dolo di kampong itu katong biasa orang tatua bilang bagini, skola bae-bae lalu kulia, lalu cari karja supaya bisa angka orang tatua pung dalam muka, kanapa angka orang tatua pung dalam muka karna dolo-dolo tuh to skola-skola tuh paleng susa, kaya beta conto dikampong itu kalu pi skola ka sma saja itu katong bajalang saja lima lima pulu kilo baru katong bisa dapa katong pung skola, lalu itu jadi pelajaran karna orang tatua dong slalu bilang bagini, kalu ana-ana dong seng kulia berarti dong seng jadi orang itu biasa dong pung bahasa par katong jadi dari kacil-kacil lai katong pung orang tatua biar katong makang nasi deng garam ka, nasi deng cili sabua tahang-tahang akang par katong bisa makang tapi slalu orang tatua tuh dong tabung par katong pung biaya skola, katong ada ampa bersaudara, katong pung mama deng bapa itu dong pung tekat kalupun mama deng bapa cuma sampe di sd paleng tida dong pung ana-ana tuh musti sarjana, biar akang mo jadi d3 ka, akang mo jadi essatu ka, kalu akang jadi es dua jua pasti orang tatua tuh dong paleng banggae kalu dong pung ana bisa. Kulia sampe es dua karna orang tatua tuh biasa kalu beta dirumah tuh beta mama slalu bilang skola tuh tinggi-tinggi kalu bisa dapa bintang lah petik bintang loko petik, akang pung arti tuh biar kurang-kurang tapi katong musti skola tinggi-tinggi karna kalu skola tinggi-tinggi tetap sah katong dapa hidop pengalaman katong orang tatua. Jadi beta mo bilang kalu anak remaja dewasa kanapa paleng penting untuk katong kulia yah karna jaman dari taong ka taong nih akang beruba, makin susa lapangan karja jua makin susa jadi kalu katong seng berpendidikan katong seng kulia pasti katong seng dapa pake didunia pekerjaan. Jadi kalu bagitu katong tuh musti kalu orang tatua ada kasi kesempatan par katong kulia kulia bae-bae kaya beta pung papa nihkan antua cuma skop skop paser saja di trek to jadi kalu antua pulang bagitu lala-lalah dimeja makang to antua pasti bicara ingatang kaka biar papa dong stenga mati baskop panas-panas karingat jatu, pinggang saki. Tapi kaka dong musti skola bae-bae to supaya suatu saat kalu su kulia selesai tuhan sayang bisa cari karja lalu dapa hidop bangun ruma tangga deng bae-bae lalu suda papa deng mama ini paleng sanang karna katong pung bua tangang nih akang seng jato di tana yang karing tapi akang jato ditana yang subur lewat kaka dong pung pencapaian.